Biby tegna manidigny malaky biby zany akao i mahatonga azy tegna manangôvo kaofa <noise> manindiny zany, <hesitation> voalohany malôha he- hembany zany tegna somary miembotrembotra fa araka ny hembany izany tsy de manovitry rivotro loàtra hembany de tsy de reraka malôha izy kaofa magnambagna zany tsy môra reraka, tsy ôhatry le vôrogno sasany regny mbôla mikepakepaka zay vao mangnembagna anazy to de fa misosa magnan'io.